Ou ayemomandua ye papaka pandepo aja aparaiki keti ye kua hora jae jaiñomai gueru reta vae rou jaema se yimbiai pegua re kua papaka re semandua